Este yë ëch dun myëyajtëbë, jue yëdun nya tumbyë në ko'o jedun myak jayëp, në ko'o naj dun ti'i jayanyë ket'sayn, kujayëp kubëkayn në ko'o najtyë dun ti'i kä jamyëch ji'im je'e në ko'o dun yokjayëp, ji'im dun nëwi'inepedëp je'e jedun nyatum ka'a jedun tyam ti'ijë, kap jedun ti'i ma'a tyam t'sobadyë.